Rí náa̱ꞌ awúún goꞌjóꞌ ikhúún, rí sartíi̱n, pues najmu̱ꞌ na̱khu̱mbúꞌmaa xndú, xndú jma̱a salchíchá, xndú jma̱a jamón, o̱ xndú ga̱jma̱a xndú xkui̱ má jaꞌnii ú. I̱ndóó, i̱ndóó xkua̱ꞌnii na̱niꞌjñuu, jamí xúꞌkhui̱ má mangaa xndú jma̱a ra̱jo̱ꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ mbá sartíi̱n rí chímba̱a̱ rá, pues ikhaa ríꞌkhui̱ ejmuu̱, jamí rígá depéndé má, mixtiꞌkhu má mangaa xú jaꞌnii má komídá, nguáthá, nguáthá mbaꞌja, nguáthá mba̱a̱ mbá komídá ma̱tsi̱méjáánꞌ, xúꞌkhui̱ aꞌnii má tamáñú drígóo̱ ríꞌkhui̱ <hesitation> sardíi̱n ejmu̱ꞌ mangaa. Na̱ni̱méjúnꞌ jma̱a rí naꞌthúún jan xtílá mangaa. Na̱ju̱ꞌmbíi̱ꞌ numuu sardíi̱n iyoo xú kógíꞌ kósá rí matha̱xu̱mbúꞌmaa. Mú rí ma̱ na̱ju̱ꞌmbíi̱ꞌ xtílá rá, po ikhaa má sardíi̱n ejmu̱ꞌ xúꞌkhui̱ ja rá, jngáa̱ mba̱jíi̱ ríꞌkhui̱ rá, i̱mba̱ rí ejmu̱ꞌ ikhaa. Xógíꞌ rí sardíi̱n rá, pues najmu̱ꞌ na̱ni̱méjúnꞌ xndú, na̱ju̱mbúꞌmaa xuyuuꞌ a̱ga mangaa ikhí, na̱ju̱mbúꞌmaa xuyuuꞌ xtílá, na̱ju̱ꞌ na̱ni̱méjúúnꞌ arrós, sópá, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja rá. Jngáa̱ jamí xúꞌkhui̱ má júwá tsú naꞌthúu̱n kaserólás mangaa rá, po yáá rí ikhí, i̱ꞌwáꞌ xú rí komídá mba̱ꞌju̱ ejmu̱ꞌ ja rá. Xú rí ma̱ni̱. Yaꞌdun xtílá, yaꞌduun xedi̱, o̱ ma̱ni̱ mbá <hesitation> mbá gisádó drígóꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja, jamí xúꞌkhui̱ má tsú baporérás mangaa, mbá má ejmu̱ꞌ mangaa. Náa̱ꞌ baporérás naꞌjmu̱ꞌ rá, ma̱najmu̱ꞌ ríndo̱o ma̱ni̱ xúwáꞌ miꞌkhu, xúwáꞌ maxaꞌ, o̱ xúwáꞌ yaꞌduun maŋa̱ꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja. <hesitation> o̱ xúwáꞌ rí <hesitation> xuyuuꞌ xtílá, o̱ xúwáꞌ xuyuuꞌ a̱ga, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ rí baporérá, jamí xúꞌkhui̱ má najmu̱ꞌ mangaa ma̱ni̱ mixióté rí náa̱ꞌ baporérá, mixióté drígóo̱ xtílá, o̱ mixióté drígóo̱ xedi̱. Jamí xúꞌkhui̱ má baporérá mangaa ma̱j ma̱jmuꞌ ma̱tha̱n ma̱ni̱ ríꞌkhui̱, ma̱ni̱ barbakóá, barbakóá drígoo̱ tsu̱tuunꞌ, barbakóá drígóo̱ xedi̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa mbá náa̱ꞌ awúún rí baporérá. Jngáa̱ rí daan yoo rá, rí ikhaa najmu̱ꞌ ga̱jma̱a mba̱jíi̱ yaja, mba̱jíi̱ lentéjás, o̱ mba̱jíi̱ yaja maxaꞌ, o̱ ma̱ni̱ gúwánꞌ ma̱ga̱nꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ rí daan.